Min godi liɗɗi fere-fere min godi liɗɗi karfasaare, e liɗɗi tarwaɗa e liɗɗi gaiwa e liɗɗi kawaraaje e liɗɗi ɗuɗɗi mi wawaata ma mi limaaɗe.